Iri kayi vyache icin, a yin aa ai wapan, iri naí tsauri na kyun kyun baabu ba tsatsai ki gwai <hesitation> ijen, a wapan ci wani padʒun wa cu wa na bu wa chi kama a tsini ku dinya ba i ma nwu wapan, bu wa ci kama dinya a tsini a she she in adon wapan, uyi uma ciciuma yì wezo umai mbya kin ndo wapan a wapn dan wa kapyin a wa kapyin, wa tewo a wuwa hun, a tewo bye tsaka dan wu ra a jiko, ima wezo ya ba nyaken a lokoci abun, wa cio wandin jan, muurdi, ku dan yi daiden a bu ba i pyupu ba i bu bai dati hora sai i nyaken, kumai bi mbya wu buba ri panunana bi hari jina paa na ina yo mbya gu. O gaskiya a wapan ci pajukun ba be mayi tsabu be na yi ndei, be na i nde be ba kiniken gi yo ba, be ci pajukun ba be na pa be tsini ba, be ci pajukun ba na aya be di ba, abu’a ci kama tsini a sheshe indo wapan. Gaskiya, m ma dan m’bummikin wamci wapan ba gaskiya m’kanka abu ti timba wapan na yi chon be ba a iri wa u mbya a wapan ku mbya a ‘ a di mbya wa pa wa mbya di zu ukin dirinyin nai ya, a wapan a sheshe, uma anwu wapan, uma ʒu gi fin wapan bi uri u mbyan u di, nde diu tata gi ya, ya ba. Gin ndo wapan uma nde duu uri ‘ u mbya’u ai gibahun na’i kin nara, si’a utara u ciu a nwu wapan ba, amma imma nwu wapam, mbamban’u wapan, wapan ndeà di la na’i ta na ba. Kuma buwa ci kama ji’u tsini, wa uyi pa tsini, wapan na shèshè. Uma wei zo mayi mbya indo wapam uma’i zovoin do wapan bi, abun dzun wa am in yi gbangban na indo wapan, uma’i, nwu wapan a pu ‘ a ma yi pyin u bachoh, a bacho’u bacho’u ma danyi dan ra don du u nde buagara yim, u ri gbe’u chun ba, uri ndaù jim da ba, uri dan’u ra a tsun ‘ a una yi tsunda hwem kagbim da b. Uri, don du uri ya tsa abua a waihunwa. Mbya a nwua wa ba bacho hun kuma a nwu a rindo wapan yun. U mbya u ma ci’u a nwu a in do wapan uma ci’u anwu’a ba bacho, u ri ndan’u jindo ba, nda ba, a nwu wapan na tsa naba, umai nwu wapan bu bye ma’i dan yi’u uei tsagu. Kuma o indo wapan ma, a bacho maka’a ci zu a shi jen hodo a wapan man ci ya kaman shi ba, ga skiya in nya be so sai. Abu ba tati ititswi ba na yi kabi gi bye bachia uri mbya a nwu wa titi a ji ba fye dan ku dan ba ku yi dan yi bacho, amma a bachoo ri mbya na ku nwu be tiya ku yi a bua kuna dan ba, ku yi a bua kuna tsaba’u ba, be mbya dan cin buʒun ba, ma hyan nwu’a hwe byin ba kingye a kun na dan jiya na ba bye mbya nacira cia buʒun ba, abua hwa’u mbya a bacha nai nde ji batati nde so zu ci’a buʒun ba, gaskiya mma dan in ci ado bacho dadenfyin buzun ba n kankan, in kusaba bacho ‘n ye kingye, in ko yi bu wa san san, inyi bu wa baba. Gaskiya mba bacho ci bye cua mma danyi mbum mikin ba, gaskiya mtsan dai dai ba, uma weizo bi yi ndo a wapan ima kaya jin akwai buba cici ba ina yi tsau wa i we see itas” kamman a culture, i na ba wu ra a bun nutsu tohabun nutsu a mbya a wapan na yi tsa bu nutsu ma, u ma yi kabi ndo wapan kaman nyun’a bye ri natsu ma ci’u nwu wapan ba uma ci’u ndo tsun ba a tsun ri kau cinu ba. Uma weizo a wapan na a’ a’ uri mbya angya na yi bi mbya nwu ngya, angya na yi bi fa, u mayi yiu bauma ciya angya ba ase anwu angya na bi, u ma yi mbya anwu angya naibu, angya i nai bi cin di ya abu wa na sam ba wapan hun. Awapan ko buzun mayi tsai, umaí ci, u mai mbya, uri tuci uri kabi ndo wapan, uma bí ba anni ya wa boba u ri mbya gu ba, ri bau ya, amma uma bi ba anniya wa san gu ri mbyau ku ri chan ba wa bibi. Abu wa na sam ba wapan-wapan ci pajukun ba ma ta kyon. Ba na chau ba wabibi, ina faifen ba, ina kain pajukun ba. Be na cha pajukun ba wa bibi gi byeya, wapan ci pajukun ba na mbu mikin na chon, byena mbya apa kuna kusa ba be. Bye na mbu mikin sosai gi bye wa inbye ma sho dibe in bema mbyaapa ma cì kusa ba be. Amma mbu mikin so sai wa inci anwu wapan. Cia i na du ī gu deidei ba amma ina nga o ina tsazai adi bye imma fyo di giro, kuma gaskiya wapan ka cipajukun ba tsaza, ci pajukun bu ba tsausayi, mba uma ci’u wapam uma na hwen apa ba gaskiya akan ba ni giyo byema yi dʒwazo sansan, be sansan u ci nwu wapan ba, amma wapan ci ba fan da pa yi gu. Kuri bi kun ba presiaa abu zhen ban ci ba gi uka kata. Ci pajukun ba tsaʒa ci pajukun ba jinna ma mbya nwuʒa i be damuwa kui tsaʒa nwuʒa yo, kui nwoa nwuʒa’a ari, ama pa’a ma fyio dia i bye yeniyi dʒun, wa cia ku na nya tsaʒaʒa au nwu wapan nwuʒa’u u tsaʒa’u ku yo ba, yo be ma meʒo ba’ sansan nuna gaskiya, u ciu nwu wapan ba, ama wapan ci pajukun ba’ tsaʒa pa. To m chu m vyaa ce dʒun numa i fin’i a <hesitation> a communiti bui. N ma ka bi ì ndo’i abua i na bau dan anutsu u, mbayaa a wapan cia a tseni ni pajukun badati, baī ayo ma mba i wa i ma natson i ndo ku ɪ ma natson a wapan na pwadʒo i be akya, i ma sha’ kya’ hun i ri pwadʒo, i ri dʒwuanya i dʒwuyaya ya ndo bacho, i ndo wasen tswen’i huri dʒwuanya ki pyen’a, a wasen tswe’i nia mbyaa ma shon ju wea hun, wei wasansan, ba, m tuna a lokaci a amatakitswen’ wa kapyen wa be nde’u be be nau atson <hesitation> puje ama, ku ka bu hun ayo’a ku shonjuwea Kudan, a pa ma’i dado ku gban, a wuwa wa ba ndon mba ba ku ba ndo mbà, a wuwa wa na’i da do na ko waní yo ani ado ko waní yo aní, ado tsuitsui ba iyi wapan ba irin do ba’i huwanbaapaù kuna gban kuma i mbyan nai gban. N kepan gibe ayo’i dzun ku dan ji dzun, na apa mai ba ndon mba ba ku ba ndomba, gaskiya, a lokoci a ku zhen ci wa hunwa akwai wuwa dzun gin gondo’i, awuwa ri ba ndo mba ba, ko ku ba ndo mba re ko ku ba ndo mba ba m tsaka yīn di ba deí amma wuwai ku tun ro a ku ba nuwa cí be mba nwun dzun, be dan be ma ba fin, fin nai bai, be ma ba fin fin nai bai hari fo ayo su numa ndi dan rifo aju su numa ha ri a nwuba a kapyin ma hye i don na sosaina tsa sambari, tsa ambafan, amma awa de wo wa tingba wa deìdeí na bani, ayo wa amgtakhi tswen a ku’i wari hunshu jun bai ayo ‘ ai gu zhen ji bai hunwa na awuwa iri gobye buwamna dayini ajuwa iri kowaga abu sun a pyira īn fo dan wuwari ba fyin ma m’da toh. Mbya aya ya ptin biya hun, kuma ba wa sansan wa na don, a wo hun wapan, tadan a cin a giji naya kuma wa dan a kin a nai e ci jin, i nai ji buju ina’i mbya haskei bye ri yaya gi pyín, toh u ma wezo u ma mbya iri bu ba’ tsitsi ba’i, a wasen tsui ri make sure bye na gu angya nu gu tswen uma ku tsa irǐ bu bainua mbya yi a wapan ya na na, kuma gaskiya, ayo beri ne bi dun, uma wezo gibe aba tsa butso gonnati howa, uma mbya uma’i ka giyo uri mbya wa bye nebi ya ma byeka pocho yi a zhen wapan ba dati be yi bye, akwai wuni jon ki a ku nya a’ adi fyi, nya nya nya ka gben jun ba dati de zara ku kabi, ku nde afa’a a nde ya ta yi a wasen tswen, wasen tswen pan buwa hwa bye vi giyo, jiyan aguma ku yi fin a bai a cha soja bai ifin gape. Toh, u mbya a iri bu bainhuwan bye tsaza iya yo su numa, wase tswen ku rebi ku bi mbyai a tswen yo, ku nbi ku tsaza’i yo nka na yi nya aba bacho buu, a ba na ba ule gi traditional ruler hora. Mbe nga di be sosai na mba be bi na pan yanzhi’i a be bi except a ana apajukun chuo ga iri a puje howa, iri a shu nume howa, mbya deidei ahuwa pye dan be pajukun chiso ba, pajukun chuo be betsi ken a bye badati abu be except wei yiyu wa i huan amma pajukun be bi be nau, umbyafyeba kama irin puje hwuan, a mbfan uma ya yīu ba ma ya ka puje toh u mbya au ba nuu wa mba mba mbya un du ri ba, abepu ukaiya puje na ge hin ya na ka jebun, u ya na ka jebu byín den una ndei bi yi bu pyu, umbya anwu wa mbamba, u bau ni ba nuu wa mbaba ri, uri bi na do ma dan a ban do yo, a ban do ta while a au u gbe hwan. Mma kyepaa a byezun byena kanbe sho gi puje ko am ci a ma m ka puje bye kan sho mbya bu ba huan, mda toh bye danyi bau bye da yin dan ai ima fai ji ba di iri bi zan wani bye zun uri dan u ban wuwa, uri ba wuwando’u ci, u mma’u nwuba u ba a nwunu wando’u ci a fin ka ba, unayi mbya bo wa wunu ko una mbyo bo a iyaye wa wuwa ba wa awunu nda abu wa zundo bi while aní bari ni ci bariya ni nde bu ba ba ka duni don bye ma yi hana ni bye ma dan nika tsa bu a ba ni fo niba ni ka tsa bua ba ni na foni ba, ni continue ni tsa gu na ya ya. Toh ni cigabe tsa’u na ya um ni cun i ya tsa’u ni toh ina yi vo bazhen za vo gbe jin a zezen na yi ya uma ya ji guntsu, umayi fo ni gba gba ni ka na kusa ba bye a cia dan ina yi yakusa ba ni gbagba naa yi voni mde wa na dun na yi voni ni ka na kusa ba bye a cia ina kusa ba gu ba. Toh, na yi goda wa natswen ba abu ba tswi tswi ba ku tsa ma a cidon ku san wa san i ‘ godeya, mma kau kwan jisun gi yo gibe a kyon waha i ba gi uka, u ma we zo maka gi entirely kwaurafa gabadaya umayi kaya, akwai bu tsaitsui wa mna nya bacho’i ba gi ci ga endedon wa ji zhen agbu ku tsa butso su numa, mka nya a matakhutswen ba a be dodon giya ba i baù i jin bye ca, ina yi dan ni nga du ni sosai inda ni tsa na ya nika tse ba ní tsaya kwaun, toh a bu wa hwa in da ji ai ma u mayi kabi. Andi uma yi kabi gi be ba fufan wayi i do i ge agbu gi re. Uri bi sho dan a nutsu ba cucu ai wapan idan ai nutsu ba cucu, yauwa, uri fo a nutsu ba cucu hwenai i bye ari. Mbya n tsafyin u du wapan gi yo, amma gaskiya pajukun ba na ai ani adi bai ni kabi, agbu ni kabi au angya a sen tswen u kabi, ni kabi a, ni byasan iyo abe su numa, ni yini chanja iyoa zhen a be be be wa ri a kingdom bui mbya yi fyin kafweji a ya pyin an di a wapan bauka na tsafyin wa udu bye wa bye tsafa, u mayi du na tsafyín wa ufo bye san nwuwa tsafa amma tama uri fo, umayika ndo adzun pyiya uri rasau ba, adzun pyiya uri rasau ba urí fo dan anwuwa na fonfa. Nwu’a na tsafa, ko an ciya ma gi ndon ma, mma yikaya ma mbya ina ù pan dzun wa na yi fonfa ndoi mbabaunu bacho nau, irin de abui hadu’a ra ba amma kata gi bye kyun a ri i kyen na, na ya dei, ibya ayo’i ma yi bai, ba iri buzun wa cidon wa na don na ì tsa ba, wa nadon na pocho, ibye à cho baní riy kata iri tsa’u na tsa’u ndan ndan ya. Apajukun bai ra bye nga dibe, a di be a nna dan, bye nga dibe, bye pocho, agbu yi a entire aia taraba state gire yi ku gafan abe makaranta, apa bi ku rege’i mbyasana’a a bye wa fonfa a gomnati, ku pocho ku yi pajukun butso, ku yi bye butso su numa, angya wasen tswen ma ku yi pajukun butso.